मए स्पोर्ट्स खेलमे जान चाहत हओं । स्पोर्ट्ससे शरीर और दिमाक दोने तन्दुरुस्त रहत हए । कन्सर्ट रातके होत हए और देर रातले मए जग ना पात हओं मोके निध लग्जात हए । तभि मोके स्पोर्ट्स खेलमे जान पसन्द हए ।